Jadi menurut kita ni <noise> jadi menuru kita karja yang bagus itu karja kantor bikiapa kong kita bilang karja kantor karena karena kita ni-karena kita karja di kantor jadi kita bilang bagus bikiapa kong kita bilang bagus karena <hesitation> kaya tong apa tong datang kasana itu tong kaya apel apel abis itu tong absen absen abis maso ruangan itu tong cuma dudu nanti kaya ada-kaya ada perintah kaya pi mana ka bagitu atau pi antar surat atau ada orang kase maso surat itu baru mulai kaya tong sibuk karja dia pe karja cuma bagitu tapi setiap bulan itu tong terima gaji maksudnya karja tara karja kaya kaya tara talalu ribet tara talalu barat tapi setiap bulan itu tong ada-tapi setiap bulan itu tong ada terima gaji jadi itu yang biking kita bilang karja yang paleng bagus itu karja kantor karena yang kita rasa itu kaya bagitu. <noise>